إذا تقدمت أسبوع في المستقبل، نحب نشوف كيفاش تطورت الأمور. نحب نتابع الأخبار ونشوف المشاريع اللي كنت نشتغل عليها. يمكن نعمل تغييرات في خططي بناءً على الأحداث. نحب نلتقي بأصحابي ونتشارك تجاربنا، ونستعد للمرحلة الجديدة اللي باش نعيشها.